කළු වර්ණය ගැන කියද්දී නම් <hesitation> මට <hesitation> ඒ හා බැඳුණු ගොඩක් අවස්ථා තියෙනව. මොකද මගේ ජීවිතේ <hesitation> මම මෙච්චර කල්ම <hesitation> ආසම වර්ණය තමයි කළු. ඉතිං <hesitation> මම කොහෙට හරි <hesitation> විශේෂ තැන් වලට යද්දී <hesitation> ඇත්තටම ගොඩක් විට අදින්නේ කළු වර්ණයේ ඇඳුම්. <hesitation> විවාහ උත්සවයකට <hesitation> අවමගුලකට <hesitation> ඒ වගේම උපන් දින සාදයකට <hesitation> වගේ අවස්ථා වලදීත් <hesitation> මම ගොඩක් විට කළු වර්ණය තෝරා ගන්නවා. ඉතින් <hesitation> විවාහ උත්සවයකට නම් <hesitation> මම කළු සාරි ඇඳලා තියෙනවා. නමුත් උපන්දින සාද ඒ වගේ වෙලාවල්වලදී <hesitation> මම ගොඩක් විට කලු ගවුමක් අඳින්න තමයි තෝර ගන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> අවමංගල්‍යකට වගේ යනවා නම් <hesitation> කළු <hesitation> බ්ලවුසයක් එක්කම <hesitation> කළු කලිසමක් වගේ <hesitation> මම අඳින්න තෝරගන්නවා. ඉතින් කළු වර්ණය <hesitation> කියද්දිම මට මතක් වෙන්නේ <hesitation> කළු වර්ණයෙන් මං ළඟ තියෙන ඇඳුම් කට්ටල. මගේ අල්මාරිය බැලුවොත් එහෙම <hesitation> ගොඩාක් කළු වර්ණයෙන් ඇඳුම් තමයි <hesitation> මං ලඟ තියෙන්නෙ. මම හිතනවා <hesitation> මම කොච්චර ඇඟ මහත් වුණත් <hesitation> කළු වර්ණයෙන් ඇඳුමක් ඇන්දහම <hesitation> ඒ <hesitation> ඇඟ මහත බව පවා පේන්නේ නැහැ <noise> කියලා.